Me mmom deɛ neɛ nnim fa coins anaa sika a apɔapɔ wɔ ho ne neɛ ne nyinaa ano no yɛ kurukuruwa ne sɛ. Baaka ama mate sɛ bɛani sɛbe afra no. Sɛ bɛsɔ sika no mu a, bɛbɛhu nsonsonoyɛ wom. <noise> Nti sɛ ɔbɛyɛ a bɛbɛhu nsonsonoyɛ wom no nti. Firi sɛ yɛa yɛhu adeɛ no nyɛ afei ne wode wo nsa ɔɔkɔfa ho ahwɛ sɛ wei yɛ sika sei. Anaa sɛ wei yɛ sika sei. Mmom neɛ ɔno sɛbe n'ani afra no, ɔno mmom ne de ne nsa bɛfa hɔ. Na aahu ok wei yɛ sika sei. Wei yɛ sika sei. Nti mɛtim de atɔ ade dodoɔ sei. Mɛtim de wei nso atɔ ade dodoɔ sei. Nti saa ne nnim fa coins a ho wɔ apɔapɔ ne neɛ ho nni apɔapɔ ho.